No kõgõ pruugitumb om kimmähe nisujahu ja tedä om ka väega erinevit tüüpe. Päämidselt pruugitas egäsugutsidõ tainidõ tegemises <hesitation> saiakõisist kooniq pastani vällä. Sis om kimmähe rüä- ja kaarajahu, midä pruugitas sis musta leevä tegemises. Ja sääne veidükene tõistsugunõ om ka speltajahu, miä om ka ummamuudu.